Ani ùŋòɖèé ɛnɛ́ màa ɔwi ikle nyòo ɛnɛ́ àámi bú nàa kpalí ni mòɖiŋgà, úni ɔ̀ŋlɔ gagla po ùŋò tè bùú kɛ fá sɔ̀ mòɖiŋgà. úni ówò mòole ka àá mu ka àá mu ɔmi sɔ̀ mòɖíngà màawu ɛnɛ́ kása kóŋ ɔŋlɔ nà pómi. Káèè mò kayi ɔ̀ŋlɔ pòobìà bu ɖàa nɔ ni mòɖíŋgà, mòɖíŋgà úni bà zá sɔ̀ hùì, hùì ɔ̀ŋlɔ ɖòo nyo ìnùkpowɛ elí bù ɖàá sɔ mòɖíŋgà. ówò mòole ɛnɛ́ ówò bù tà sɔ̀àà úni kayi ù ɖi ni ù la elíì kayi ɔ̀ŋlɔ pòowɛ, ɔwɔ náka fìá ikuma, ówó òó gbiéwu ówo náka bù fía iku maké ówó be ni bàni iku màawu búá búwo nàá búwobɔ̀sì nàábua màawu búá plémú kíni ɛɖí ówó ba bàniblɛ̀ɛ ùŋò ɖèé, ka àɖi ùŋòɖèé ùú je kɔ ùmla ùú je kɔ bu fɛ́ ɔwi ɔwi le nyòo ɔfɛ́ lèe kɔfɛ́ bà si à nà zé ɖi yè tíbítíbí bàáa nyo bùsànduzè nélèe kòkò kòkò bàáa nyo bùsànduzè nélèe kása ú nàa ɖè ɔwɛ ka aɖe ɖi tíbítíbí ɔwɔ ɖèé ye blíblí, ka ùɖàá ŋa, únà yá úni ɖíàlɔ ka ù nàá ŋa ɛɖíì úni ówó ba za kɛ̀so ùwiɛ̀ku. káèè kayi ùwiɛ̀ku màa si ɛ̀buɖò màa si ɔkúnányia à <hesitation> àgbà lɔ bɔ̀tù àámi búá ùwàèbi àámi búá kòtè úni ówó bo fo gu à nàáni bànià blíí úni bàa nɔ ni màa nà <hesitation> màa nèe li áka nɔ̀lɔ ówo fó gùu màa ne li áka ɔyu lɔ tè ka ù fana bàni blíí tè yá úni ɖí ùwà màaké owobe zi bàni kpelinì ùɖùtɔ̀ŋòti lɔ kóŋ kóŋ bùsànɖuzé nì ù fíáwà úni bowu bà nyò búwo nélèe blíblí bà zé ye tíbítíbítíbí, bà gá ábua so ɔŋɔtí èle kása ú nàá minyòowɛ ú nà zé minyòowɛ blíblíbĺi.

yá ù nàáa mla kɔ̀ kɛ sòo ùwiɛ̀ ku. úni sú elí kíni ówó be nì ha ówó be ni ha ùɖùtɔ̀, blɛ̀ɛ ɔ̀ŋlɔ màa ɖàá banìiówò. kàɖi ùú bluù ákà yá àá kɛ fó gùu ùwàèbi, ùwàèbiŋòtiku. kile búá ká nyòo awu úni ɖi ùɖùtɔ̀ àni, úni ɖi ɔ̀ŋlɔ áni ànà gú kɔ yɔ̀ŋlɔ lɔ ú nà nyù so nɔ̀lɔ tè ú nàá bisòo kele kayi ù ɖe gegle nyowɛ go maa úni ùwà le nyòo ɔwi le nyòo úni bàá lulù, úni bàtú nyo inágu màa nè keɖe keɖe lèe, úni bà gáso ɔŋɔtí èleɔwɛ. màabu gaso ɔŋɔtíèle màawu mòole ba ni kpìsíà, bù nà zá ni kpìsíà ɖɛ́ŋúú ù nàá gbìnì ɛnɛ́lɔ.